أول شي نجيب الأدوات نستعمل إبرة وخيط نفس لون الجميص، بعدها ثبت <hesitation> الزرار نحط-نحط وين ما كان والزرار <hesitation> مثقوب ونشد الخيط ونكرر العملية حتي يتثبت منيح، تثبيت النهائي نعجد الخيط من ورا باش ما ينحلش وما يبقاش باين للناس.